Ko amignahy lé manokana maloha aleoko mihaino boky é satria agnao mihaino boky agnie mitovy amin'ny hoe mamaky fogne é a zagny raha volanin'izy tô mitovy amy hoe mamaky fogna à fa agnao tsy mamaky fa mihaigno mba mihaino le raha volaninjareo zagny amignahy no tegna ok.